Mey, mety misy ologno mahavita mitôndra tegna tsara na tsy mivavaka ,fô izy ka amina malôha magnôkagna malôha, tegna sarotsarotra zegny fô izy ka tia tondra tegna tsara agnao mila mivavaka satria agnao mivavaka igny mahazo karazagna principe, na karazagna barrière afahagnao mifehy ny fihetsiky tokogny ataognao de mamehy ilay raha tokony ataognao jiaby